ùbákásén éjó ámáchiédé ándémé ídáb, má jíé ísó, ñtá ùkók, ñjíé ídém, ñdáká íwáñ. Mmá nám útóm mmá k’íwáñ ányóñ ñni ùfók, mmá yóñ ñní ùfók, áníjíé ídém, mmá jíè ídém mmá ánlók mkpó ísáñ ámí ñtóró, ñdáká ùrùa, ñké yám ùrùá, mmá yàm ùrùá mmá ñyóñ ñníní gwó, ámí m’ísíé ídém, ñtém ñdídíá ñnó ñtókájén ámmó édíd émmá édíá ímá, ásíd ífód mkpó íbòn, ídùk ídùk ídáb.